Debbo fere ha wuro mabbe odo dilla o hefti mabbitirdum dammugal. O yehi o mabbiti dammude wuro mabbe pat be mai.